اه <hesitation> بالنسبة لي، ممكن أشرب تقريباً ثمن أكواب من المياه في اليوم، يعني حوالي اثنين لتر. إذا حسبناها أسبوعياً، تكون أربعتاشر <hesitation> لتر. المعدل هذا، بيعتمد طبعاً على النشاط البدني، والجو واحتياجات <hesitation> الجسم. بعض الناس يمكن يحتاجون أكثر، أو أقل، حسب ظروفهم. أنا أحياناً، أحتاج أكثر خلال الأسبوع.